شوف هو انت اهم شي توازن نفسك تحاول يعني انه وعلى كيفك اول اول ما تسوق على كيفك لا رأسا يعني تخلي رجليناتك اثنين عالشسمه على هاي مالرجلين ورأسا لا على كيفك حاول وخلي احسن يعني خلي واحد شوية يمسكلك البايسكل من ورة حتى يعني شوية بين ما تتعلم توازن نفسك وشوية شوية واحد يتعلم